هو في الحقيقة ما في طريقة مضمونة لكن أعتقد يعني إنه لو كو- لو كنت قادر على مسلاً التفاعل مع العالم بشكل طبيعي وتسير فيه فهدا يدل يعني إن أنت ما تعيش حتقدر تعيش حقيقي وهاد حقيقة طبعاً، إن الحياة الطبيعية باينة واضحة غير المحاكاة للواقع.